Ya, mbô tegna tsaroanah ndreky mô ny resadresaka taminah momban'ny vakansy le ataontsika igny rô satria mokany karaha mbô tianah zegny le agnano vankasy <hesitation> amin'ny ohatra hoe andeha andafy, na andeha à Sainte Marie na Nosy Be regny satria koa manambola antsika après agny antsika andeha agnano vakansy e fô anah zegny karaha mbô te andeha agnano vakansy fô tatoato sa sa hoe manakôry antsika mbô andeha agnano vakansy andro hafa agny sa hijanogno fogna?